Tomi yabɓe tai ladde be hore'am be koɗɗe, aran nii mi andai irin ladde mai toi saibo mi anda irin dabbaji woni nander ladde mai, me tefan kurol be lagawal, me tefan ndiyam am be yeete tomi mari bindigaru ma sai mi tefa kare je njagol kare guttuɗe sheɗɗa-sheɗɗa sai mi nata, to mi natibo mi dingai dillugo nannge be jemma midon hakkila bo mi jogai bindigaru ha njungo hala dawaɗe ladde.